Zanahoria xëy jëxëp du'u bi'i ni'iy kyan myaj nëkuninëp o ko'o mëwëp licuadora jotyë mëdë leche mukëp kicuado y ko'o waj jo'ot t'susëp mukuj këw o kyanë mukëp o jëxëp jedun pyubëtëp më wi'inën.